عندنا في البحرين متحف البحرين ايه وهو يكون صوب في المنامة يعني صوب ممشى اسمه ممشى المارينا هاي المتحف وايد حليو فيه آثار البحرين، نعرف آثار البحرين العريق ايه رحته بعد ويا اختي قبل واستمتعنا فيه وفيه يعني يعكس الحضارة مالت البحرين